كلّياتنا من أوّل ما نفيئ الصّبُح بيكون عنّا روتين دايماً- دايماً- دايماً أوّل شي الأم العربيّة الّي بتعملو أوّل شي إنّا تفيّئ ولادا عالمدسة، طبعاً أوّل شي إنّا تفيئ بكّير، تئوم تفيّئ ولادا، تلبّس ولادا، حتّى لو هيّ كانت بعدا نعسانة وما مصحصة حا تئوم غصبن عنّا من الفرشة مضطرّة أنا عم بحكي كمان عن حالي بدنا نئوم نحضّر لولاد، نلبّس لولاد، نزبّط وضعٌ للولاد، نجهّزلُن كُتُب بالشّنطة للولاد، ونبعتُن عالمدرسة بعد ما نبعتُن عالمدرسة فينا نّام أنا أوئات بنام أوئات بضل فايئة حسب النّاعوسة عندي إذا بنام بدّي فيئ إرجع تسعة عشرة، أوّل ما فيئ وحتّى لو ما نمت هوّ الّي بدّي أعملو لازم إشرب النسكافيه تبعيتي لا إئدر صحصح وأنا وعم بشرب النسكافيه عندي عادة إنّو ألّب بالمواقع التواصُل الإجتماعي. ما بئدر إشرب النسكافيه إلّا ما كون حاملة تلفوني وآعدة عم ألّب في يمين شمال شوف شو الأخبار؟ شو صاير ما صاير أنا ونايمة؟ شو في ما في من الأخبار الجديدة؟ بعد ما خلّص بتكون خُلْصت النسكافيه هيّ الّي بتصحصحني، بدوّر التلفزيون وبحضرلي شوي لا بين ما صحصح عالآخير بعدين بي بلّش لازم نفكّر شو بدنا نعمل أكل لازم نطبُخ للولاد لا نلحّئ أبل ما يجو الولاد وأبل ما يجي الزّوج عالبيت لأنّو طبعاً الأمرأة هيّ بدّا تكون مهتمّة بي ولادا وبي جوزا بعد طبعاً تفكير طويل من الشو بدنا نعمل أكل هيدا كل يوم مرض كل يوم هم كل يوم إنّو نفكّر ونصير منسأل بعضنا، بصير بسأل إخواتي، بسأل أمّي، بسأل جوزي، بسألُن شو بدكُن تاكلو شو أعمل أكل؟ طب عطونا أفكار، عطونا إحتما.